Inba iwɔsa azhe isi itɔm itser mi igu ibɛn izi isei agwerhamum na anang itang udara umen itangmen itang irhɔɔ nu uyede umum iki inu urhɔ isi de inu urhɔ nimi umɛn iba isei umen ikwar utadi nggu abimɛn ivangu iba imɛngge umɛn iba itan irhɔɔ ifɛrmɛn tɔ umɛn izi ivarhi itsuwamɛn nggu abimen tɔ umɛn iba ikɔng isei ko ungaa sei aku itsuwa iyinga akaba ko ungaa sei aku itsuwa iyinga umɛn isei itar itsuwa ni irherhɛ ubinkpi umen iki irhi awakaci ki ikore ungo uba uweɔ ara awakacia ungo uba ida sei ki ki itaname nggura unbɔ umena isei isi mi ha nɛ ni iso izi irherhe umen iki isei ikwɛr utadi ha kishookamen nɛ ungo uzu uso ukpo ivanga uzu uyisu ungwɛ uner ha usem ungaɔ udeyi we unga, Ut sindi uku unang nu unga amena aso aker ungo uba usi ideyikɔ to ungo umbi asei itsuwanbi ha ungo usi ikoru imang mang nggura bgge tɔ ungo unyaɔ isei imbi ha unga imang mang ungo uba ukpoɔ ungo udam ungwe unerwɔɔ unge akpɔm ungo udan ungwɛ unerwoɔakpom amɛnanga ubikpi ungo uku ukore si itsikpɔ ga utsindi ungo uki ikore nu udze umɛn iba isei nggu atesmɛn akkumenumɛn ideyiwe utsindi umen iki ikore ni iyei iyango kpɔm iyango ungo uba ukore rimi nɛ ungo ikpɔmɔ iyango ungo uba utaro idi tare domin ungo utsi unurhɔ ru uba <hesitation> rhɔ arhɔ asi iwea ubin urhɔ umɛn indzɛ ingwerha agwehava aweiya ufɛr asungo ukpo ubinkpi ungo uku itom ni itsi ngo nu utiruizi udzowe itsuwa na awakacingo ungo uba ukoru unganimi ungo inyaɔ igha ingbaasher umɛn isi iseimen kishoo, Umen inbee inya isha ingbaashe isi ibeemɛn inya ikpikpɔ izi na andzing izi na adzing asi iwea ubin izi igha ingbaashe umɛn iba ighamen ingbaasha tɔ imang mang iyimye tɔ isiseimɛn ni itang irhɔɔ harɔ ni imesu ubin ukuse immesa amɛn akase usei mo nu uri amen unerwi ungo uba unya unga si <hesitation> itsike ungo utsɛrha nga kanying umen iki uwura cika akaku isi ibvui ufuri inbamɛn idivaa umɛn iki irhi usoi icɛrɛ tɔo umen inbɔrhe ukose nu-nu ubo unum aba awu igbigbisha cɛ unga agbisha ayika umɛn bɔr umen iki isei isei igbigbisha isi ibvui iseimen isi idɛɛ ikanmɛn ivam cɛ isi idɛɛ ibvui ikpoyimɛn ikpoyi amenamen aka amaan umen iseisimi ni idzɛu unummen iki isok umen iki inbɔre kose,